Toh Arsilaamay, araŋ goono ga maa aa yi. Mate kaŋ Ce Beeri goo da. Ce Beeri da araŋ di Ce Beeri. Araŋ ga diya a gaa hamo i beeri no mate kulu kaŋ i gaŋ ce Ce Beeri din, yaadin no gaa hamo goo da. To haŋ kaŋ goo gaa hamo ga: kuuro ga sandi, kuuro ga sandi, deeney zo din boŋo din me bakin jinda me ga kwaay boŋo, hangey ga beeri, hangey gwanda a gwanda hayo zaga fooyaŋ kaŋ yaŋ goo jina a se boŋo niina boŋ harey. Too deeney zo din no ayga ba ay ma araŋ no mate kaŋ deeney zo din goo da. Deeney zo din d'a araŋ di Ce Beeri, da subu no aga ŋwa, kal d'a na deena din dan ka kuukandi kan haabu ka ga aman dan ka nuusu mayo ra haray. Mate kulu kaŋ kambe goo da, yaadin no deeney zo goono a se. Ce Beeri deeney zo din kamba no a se nga wo naŋ kaŋ a goo din. A gaabo, a haya kulu deeney zo din ga n'a go. Deeney zo din a si ham naŋ kaŋ a goo Ce Beeri se din zama saboda hay kulu kaŋ Ce Beeri ga te, deeney zo din no a gan te da. Aga kaanu no mate kulu kaŋ laamu goo da, laamu mo araŋ ga laamu bay day mate kulu kaŋ laamu goo da kaani, yaadin no Ce Beeri deeney zo gwanda kaani wane.